في أحد الأيام، اكتشف الطفل الصغير باب بغرفته، ما كان موجود من جبل. كان الباب صغير ومزخرف. <hesitation> أخذ الفطور، إنه يفتحوا بعد ما فتح الباب لجى نفسه في عالم سحري مليان ألوان، مليان مخلوجات عجيبة، قابل أرنب هناك يجدر يتكلم، جال أن ال عليه، إنه يجدر يساعده في مواجهة الظلام اللي هدد عالمهم، وبفضل شجاعة هذا الولد تمكنوا من هزيمة الظلام وعاد لبيته.